E mavo, gne mavo moa ka sy da lokone masoandro, lokone gn'azavagny, sara aloha gn'orange lefa ohatry hoe falifaly anao, mazavazava zany e, zay gn' itako tena hoe gne loko jaune, gne mavo.